هأبقى عايز إن أنا أكون عالم مشهور لأن بحب فكرة إن هو تدور على الأسئلة وتحلها، ويبقى <hesitation> وتتوقع الحاجات قبل ما تحصل ويبقى عندك نظريات ليها وكده يعني.